Ni saa wakolya mndu ahongwa na mndu akwe au mwensake wa ndoa akasha akakuya ngishio ngara matretra hataari ngahemba ngaremshauri mama su atraukieakae shandu truali baasi kaa maisha a harusi wefumulia weika mringa fo trumnbuni kolya na hongua naafe siasi ee.